Banglade, jaendipo africa, mbaetï yaikua mbate, kïraïko jaereta yogueru yoguireko añavë oiko reta rämi, oïmeko aipo yaikua jaereta kïraï arakae guivema yogueru yoguireko reta, jare mbaetɨ yaikuava